Uncí injúnkaŋ námpaţ porëtábël. Unú júnkáan uwí nëëntáaban pël. <noise> uler uwí nangëënkonk bútoŋ tábënan áa pëëntáb, apëre nëëneej bámeenţú kul, nëënţas kowí náŋal uwí dël. Porëtabël ací kom utele mëëmpúrir pëënten ngëëvidewo, mëëmpúrir pëëncínkëna dël musík uwala këëndo ijëë dël. Porëtabël, náampaţ mpúrir pëëyëlëmpël uncar mënţ okoo ñáaţaţ. <noise> porëtabël, mëëntee porëtabël okoo jáka porëtabël, okoo aká pëëmbatëri. Páanţíjënţan pëëmbatëri, këëmpurir pëëntáambá pël. Ay ileempëná bul bëëneejandël káampís ginee dúka púrir pëëleempëná pël. kom púrir káaneejan dël káampís kúund leenţënaŋ telefon <noise> uwala këënţúudël ngëëmintero ongëëbá. <noise>